ʻʻⴰⵢⵓⵀⴻ ⵍⴻ ⵎⵉⵣⵍⵉ ⴽⴻⵔⴻ ⵜⵣⵉⴽⵀⴰ ⴷⵀⵉ ⵉⵍ ʻⵉⵎⴰⵏ. ʻⵜⵣⵉⴽⵀⴰ ʻⵜⵇⴰⵍ ⴽⴻ ʻⵉ ʻⵉⵎⴰⵏ ⵏⴰⴽⵓ. ʻⴻⵍ ʻⴷoⴱⴰⴷ ⵀⴰⵇⵜⴰⵜⴻ ⵊⵉⵏⴰ ⵡⴰ ʻⴰⴷⴰⵎ ʻⴰⵇⵜⴰⵜⴻ. ʻⵢⴰⴽⵜⴰⵜⴻ ʻⴳⵍⴰⵣⵎ ⵇⴻⵢⵓⵏⴰⵏ ⵀⴰⵇⴻⴻⵏ. ʻⵉⵎⴰⵏ ⵏⴰⴽⵓ ʻⵉⵍ ʻⵉⵎⴰⵏ. ʻⴷⵉ ⵎⴰⵇⵜⴰⴷ ʻoⴱⴰⴷ ʻⵉⵜⵜⴰ ⵀⴰⵔⴰ ⵜⵜⴰⴷⵓⵏⴰⵜ. ʻⴷⵀⵉⵏⵉⵏⴰⵜⴻ ʻⴻⵜⵜⴰ ⵎⴰⵏⴰⵜ. ʻⵙⴰⵍⵍⴰⵀ ʻⵜⵉⵍ ʻⴳⵉⵜⴰⴱⵉⵏⵏⴻ ʻⴷⵉⵍ ʻⵔⵓⵙⵓⵔⵏⴻ ʻⴷⵉⵍ. ʻⴰⵍ ⵇⴰⴷⴰⵔ ⴽⵀⴻⵉⵔⵉⵀⵉ ⵡⴰ ʻⵙⵀⴰⵔⵉ ⵡⴰ ʻⴰⵔⴰⵜ ʻⵓ ⵀⴰⵔⴰⵜ ʻⵉⴷⴰⴷⵓⵏⴰⵜ. ʻⵉⵏⵉⵙⵍⴻ ⵎⴰⵏⴰⵜ. ʻⴰⵡⴰⵉⵏ ʻⴷⴰⵡⵏ ⵉⵍʻⵉ ʻⵉⵎⴰⵏ.